אויב איינער האט טרוקענע הענט ס'דא אסאך וועגן צו קעיר נעמען פון דעם. אדער קען מען לייגן קריעם יעדע נאכט צו מאכן זיכער אז ס'בליבט <hesitation> מויסורייזט. מ'קען לייגן א מויסטורייזער. <hesitation> אויב ס'עכט שלעכט מ'קען נוצן אוילן אדער ספעשיל זאכן וואס העלפן אז די הויט זאל בלייבן <hesitation> גוט און געזונט.